جرب إعادة تشغيل الجوال بالضغط على زر التشغيل لفترة طويلة. إذ ما صار شي، حاول تفتح الهاتف وانت على وضع الشحن. إذ ما صار ومو شغال، جرب إعادة ضبط المصنع من خلال أزرار الهاتف، أو روح لمركز الخدمة.